يا اخوي لو قدرت نتعلم لغة واحدة أجنبية سريعة وبسرعة كنت نتمنى نتعلم اللغة الانجليزية، اللغة دي بها الآن كل العلوم وكل العمل وكل بلاد العالم تتكلم اللغة اللبنية الانجليزية، هي الكل معترف بها في امريكا وفي الصين وفي كل الدول كل ما معترف باللغةلإن- الانجليزية هي أفضل لغة موجودة الآن.